Kɔ la zɔrɔ nyi ablila tɛ la nwa ablila wo lzɔrɔ nyi ablila nɔnbɛ ninwa ablila na izɔrɔ nyi ablila nɛ adu bɔ adu nga kɔ nwo osi inɔ nyɛ kɔ azɔrɔ la nɛ arɔ kɔ izɔrɔ nyi yɛ nɔ zɔrɔ la na nɔ zɔrɔ nyi la nwo na izɔrɔ nyi la kɔ osi zɔrɔ nɛ kɛ, ncoo la du minyɛ ize wa la dzilɛ alɛ ala yɛ domi adudrɔɔ inɔ osi naviva kɔ nɛ ma azɔrɔ nyi nyɛ kɔ atɔɔ nyi blɛ kɔ nɛ ma osi zɔrɔ nyi minyɛ kɔ ba zɔrɔ nyi abliba nɛwa inɔ osi kvcɔ kɔ nɔ dɔ izɔrɔ nyi minyɛ nɛ wa ipɛrɛ kɔ ila kpi la lukpɛ ize la nɛ ajɛ dza kɔ lingini kɔ wa bɛ kpo minyin kɔ wa ma ize la nɛ izɔrɔ nyi kɔ azɔrɔ nyi la nɛ kɛ nɛna taka da ka si ayaka la akɔ osi dɔ zɔrɔ nyin minyɛ wa aza si rɔ kɔ izɔrɔ nyi minyɛ izɔrɔ myi minyɛ nɛ adu ncvo tunu nkpi si wa osi du nyɛ ncoo kɔ a zɔrɔ nyin minyɛ nɛ na izɔrɔ nyin minyɛ nɛ na izɔrɔ nyin minyɛ kɛ kɔ ama dza kɔ kɔa kpo minyɛ kɔ ama ize la manyi kɔ ila ɔsɔ nɔla ni lingini na nkɔ osi zɔrɔ nyi minyɛ a yaka kɔ osi adu inwa kɛ nɛ na a wa la jijili jijili kɔa zɔrɔ nɛ A kpɛlɛ dɔɔ anwa, nkɔ osi awala imɛ ɔsɔ wɔ akisi bɔ kɔ la zɔrɔ akisi kɔ lazɔrɔ nyi ablila akisi kɔ nwa ablila inwa ablila nɔ kɛ ɔnini bɛrɛ wɔ kɔ adu cici ɔsɔ wɔ nɛ kɔ inɔ ka wɔ na imɛ nini bɛrɛ mɛ kɔ adu cici ɔsɔ mɛ nɛ kɔ inɔ ka mɛ na nga kɔ adɔ zɔrɔ nɛ izɔrɔ aga kɔ adu adu zwazwa wa nga kɔ imɛ dɔ zɔrɔ nɛ imɔ nini izɔrɔ aga mɛ aduzwa zwa wa nda kɔ imɛ ɔsɔ wɔ akan kɔ la zɔrɔ nyi ablila nza mijɛ nwa nane la du zɔrɔ nyi ablila kɛ na. Izɔrɔ ablila nɛ aza wc kɔ aza nqa kɔ nma dɔ abɛ kɔ ɔtanɛ inɔ dɔ izɔrɔ nyi minyɛ na izɔrɔ nyimi nyɛ nɛ aza nyin kɔ inino kɔ n- n- nshara nɛ ka na ama izɔrɔ miyɛ nɔkɛ ipɛrɛ kɔ nyɛ ashɔ rugɔ kɔ aza nyɛ kɔ adɔɔ aklodzi kɔ ana gbɛ isɔ muga kɔ aswe na nkɔ iwɔ bɛ nuno lukpɛ ibrɔ mugɔ kɔ kɔ wɔ ma aga lo kɔ ɔma dɔɔ kɔ ana gbɛ isɔ muga ka na swe dɔ ribli kɔ nyi kɔ rugɔ nɛ a lɔɔ nɛ wɔ zɔrɔ nyi nyɛ ipɛrɛ kɔ nyɛ adu hinima azaa lagita ina aza nyɛlo kɔ adɔ nɛ ma iwɔ wɔ du wunɔ bɔ kuma wɔ du munɔ kika kɔɔ bɛ kɛ ɔme dɔɔ wɔ zɔrɔ nyi kɔ kc nɛ nɛ na izɔrɔ nyi mɛnyɛ kɛ kɔ ila nɔ minyɛ kɔ sho si kutsa kucɔ abɛre la bɛrɛ mɛ aza nga nɛ ma Bɛrɛ mɛ a- ad- adɔ pisɛ nga nɛ bɔ ɔ sho si kutsa kucɔ kɔ nkɔ osho si kutsa ka zɔrɔ dɔɔ wɔ zɔrɔ nyi kɔ aduma dawa isi kutun kɔ ɔ kuku cɔ dɔɔ nɛ ikukucɔ tɛ ɔnwa woo nɔ kɛkɔ ipɛrɛ kɔ inɔ arɔ kɔ ɔ bɛ zɔrɔ nqa din wɔ zɔrɔ dɔɔ wɔ kuku cɔ dɔɔ tagada kasi apisɛ kɔ la ni miyɔ ikuku cɔ di ablila wa nyinɛ wa kɔ ayaka nyra nwo nwa kuku cɔ kɔ dɔ shakɔ nwa ama kowini ngisi kɔ nwa madu sha kɔ izɔrɔ nɛ kɛ ko osi zɔrɔ na <hesitation> nkɔ ɔzɔrɔ nga kɔ osi zɔrɔ nɛ lan nɔ izɔrɔ nwa kɔ osi kɔ ila zɔrɔ na kɛ na wɔn zɔrɔ nyi bɛrɛ wɔ aza nyi ka na nkɔ ɔyaka bɛrɛ wɔ kɔɔ takɔ bɛrɛ mɛ mɛ zɔrɔ nyi wɔ bɔ mo ama wɔ za ma agalo doɔnɔ muna nwanɛ azaa izɔrɔ na ama nkɔ izɔrɔ bɛrɛ wɔ bɔ nga kɔ bɛrɛ wɔ adɔ pisɛ nɛ ɔnzɔrɔ dɔɔ wa nga kɔ iwɔ dɔ pisɛ nɛ inɔ anzɔrɔ dɔ wa izɔrɔ nyiminyɛ adɔ aga lo wa nwa kɔ adu kukpoo wa riue si kɔ osi dɔ pisɛ kɔ la min ɛ kɔ la dɔ cwe minɔ lan min yɛ kɔ la gbii nyi kɔ lan my z nkɔ lakɔ inɔ dɔ bɛla na nɛ la zɔrɔ nza kɔ nwa kɔ inɔ zɔrɔ nɛ nkɔ laduzɔrɔ da nɔ da nga kɔ osi dupisɛ nɛ kɛ nɛ na osi du izɔrɔ adi n minyɛ wa. A pisɛ kɔ imɛ ɔsɔ iwɔ la nɔ minyɛ izɔrɔ nyin abvila wa la zɔrɔ ka cɛnka la dumunɔ ka lankɔ laza la munɔ na lazɔrɔ nyin ablila da nkɔ la zɔrɔ da nmelɛ nza si ɔsɔ mɛ ɔsɔ wɔ ɔsɔ la sisi si wa osi dɔ la ayɛ kɔ la ni myi izɔrɔ nyi ablila mada inwa nkpi la ni minyɛ kɔ la wa kubɛ lawa na kɔ muyɛ artitze madzi kɔ la zɔrɔ nɛ gomneti la wa kubɛ kɔ la nwa nkpi <hesitation> aduwa kɛn kɔ la dɔrɔ kɔ lasho si kutsa nɛ la ni muye kɔ la nwa kubɛ icɛninɛ lukɔ la zɔrɔ da idedrɛ arusono inuwa iwa kubɛ ɔsɔ izɔrɔ nyi ablila nɔ bɛ rusono dula na nɔbɛ nipɛnyi dula na nudu la nqa kɔ osi dupisɛ na na osi du pisɛ nkɔ la zɔrɔ da bɔ ndi la aqa zuzwa lɛɛ wa ama nkɔ la du minyɛ kɔ la zɔrɔ la inyin ablila na ladu muwɔ alila lada muzɔrɔ ablila nkpɔ, ladu muntɔrɔ ablila lakpi kɔ la nini ritre ablila ma ava kɔ bɛrɛ la kna nitre la pila kutun kɔ lanba kɔ osi lɛ gwede Ɔ jɛla ko lanɔ anza kɔ ma bɛrɛ la azɔrɔ aqa zuzwa la pɛla kutun kɔ lanza nma lɛ ɔsɔ ma tɔ wananɛ aza nqa kɔ osi adu pisɛ nɛ na wanɛnɛ aza aza mudu kɔ na ama nkɔ da dumalɛ ipɛrɛ kɔ bɛrɛ la ba duza nmale ne ipɛrɛ kɔ bɛrɛ la acanɛ aqa ko kɔ lazanmalɛ cici ɔsɔ nɔ la sho si kutsa le kɔ dila nzakɔ to ipɛrɛ nɛ ididrɛ la anɔ zwazwa wa kuma pusono anɔ ɔsɔ la wa ama nkɔ lazɔrɔ la nayin abila na kulɔ ka kɔ ca da na lan wɔ ablila wa nqa kɔ a- a- ajɛ kɔ miye ba du wɔ abɛrɛ la nza nɛ kɛ na cɛn kutun kɔ la zɔrɔ la nyi ablila nanɛ cɛ kucɔ ku lazɔrɔ la nyi ablila nanɛ cɛkucɔ kɔ la wa la ablila na dza akpɛ wa mma me ayra akpɛ wa sha ma azaa mudu kɔ na osi dɔ la ayɛ kɔ lɔzɔɔ nqa kɔ a dɔ pisɛ nɛ daza adza cɔmbla